Yë uk mëdë yë chid kap më a'ax este kot's myaj i'ityë yë uk tyam este kot's ko'o dun ti'ibë dun nya i'ixë jaya'a nyaxëy o ti'i ja'abkë nya i'ixë tyam este yamanatyë tyam tyëjk jyubyë wëdytyë y yë chid tyam yë kyay a'axtay tyam chuk mach tyam je'e kay kuwa'atudyë kubëjtudyë oy ma a'ax yoj t'sëbiñ yojpëk y tëkëbyë yë oymajë y tyam yë myëduk jëmyëd a'ax iuk nëyaj yaxëbë tëj nëkëxpë.